Irlanda Jaeko guinoi independencia <hesitation> reino unidogui mil noveciento veinti uno jokogui ñoraro oiko <hesitation> irlanda del norte jokogui ojo vaera añae economia ikavi ojo ojo <hesitation> europape jaema jaereta oimevi guinoi tecnologia ma ivateva jaema oikavi retama añae kirai jèta tuisavapeno